Amiko manokany aloha gny fomba hitahirizako hena mba hampaharitsy azy ela zao: atao kitoza atao kitoza de miala an'izay koa atao agnatin'ny congelatera, na koa hoe ampandevezy atao ritsy maiky, de igny am'izay isaky hiketriky vao hangala tsikelikely de a- de afanay am'izay isaky ny hampiasa azy am'izay tsy ho simba de maharitsy ela i am'izay.